کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ چھِ واریاہ مُختٔلِف قٕسٕم، یِمَن منٛز کُلۍ کٔٹۍ، کُلۍ، کوہ پیمٲئی، لٔکرِ، فرن تہٕ پوشہٕ دار کُلۍ شٲمِل چھِ: